Sup bau'uk anai nusak ia tehu au sebut kada hida nai dalek ia. Sup fafue brenebon neme Indonesia, sup bori-bori neme Paraguay, su Pho neme Vietnam, sup tom yum neme Thailand, <noise> sup caldo verde neme Portugal, sup gomtang neme Korea, sup miso neme Jepang, sup birria neme Meksiko, sup minestrone neme Italia, sup solyanka neme Rusia, sup suki yaki neme Jepang, sup kimlo neme Tiongkok, sup sinigang neme Filipina, sup banga neme Nigeria, sup gazpacho neme Spanyol.